Ma- gn'anzara asane fagnabeazany zany ame fiarahamogniny, de mampiseho zany hoe mampiseho olomb- olombanona zany hoe hafa zany gn'olo niagnatry sy mitovy minsy amign'olo sy nianatry.